املك حوالي عشره ازواج احذيه <hesitation> ثلاثه قبعات <hesitation> عندي نظاره <hesitation> لينات دو في و تخوا لينات دو سولاي <hesitation> دونك هاذو هما الحاجات لي نجمت نذكرهم توه